على حسب التدريب أجدر أكتم نفسي تحت الموية، <hesitation> أجدر أجولتش أنها- اجدر أكتم نفسي حوالي دجيجة أو أكتر إذ كنت مهيأة نفسيًا، لكن لازم يكون عندي تدريب كافي. <noise>